الشهرة لها مزايا وعيوب واهم المزايا انها بتفتح لك ابواب كثيرة سواء في العمل او في الفرص الشخصية. الشهرة تجيب لك دعم جماهيري وتقدر من خلالها تحقق اهدافك. توصل رسالتك لعدد كبير من الناس بعدين الشهرة ممكن تمنحك اشياء مادية ومعنوية زي الرفاهية والاهتمام. العيوب في الشخص المشهور يكون تحت المراقبة المستمرة وخصوصا من الاعلام والجماهير.